لو عندي الاختيار ما بين مكتبة شخصية او معرض فني هاختار المكتبة عشان يكون شخصية وبالنسبة لي ومعايا وفي اي وقت اقدر اسحب منها اي كتاب وعشان استمتع بالقراءة انه انا استمتع اني اتعلم منها في اي وقت يخطر على بالي اني اعمل اي حاجة فيها.